Mipasoka patalogna, izy igny ampagnaragny e, aforotry eky zany izy io ampagnaragny gne didiny igny de sindriagny sara, ny ame misy miforiporitry ame fakany amigneo, pasoagny sara, sindriagny sara, da ampagnaragny ame morotombokiny agny amin'izay.